﻿حط البيبي على ال-الأرض و لا الطابلة و لا السداري لي عندك، حل ل-لي كوش اللي يكون لابسهم، لي كوش من الجيهة اليمنى و الجيهة اليسرى، <hesitation> أقلع هذيك ليكوش لقديمة، أمسح إلا لقيته موسخ لداخل أمسحله الجسم نتاعه <hesitation> مليح. ديرله المرهم اللي باش مايخليهش ينوضوله الحب ولا يطيب الطفل الصغير من تحت، <noise> مبعد ما ديرله هاديك البومادة ولا البودرة ولا على حساب وش راك شاري. عاود جيب لي كوش، حطه تحت، ارفد الطفل الصغير من رجليه، حط لي كوش لتحت، ومبعد عاود غل-غلفه، حط الجيهة لخرى من فوق الطفل و احزمها منا و منا.